اي اعغف اسبح واعغف اسوق دراجة - تعلمتو تقريبا بعمغ الثنعش سني ، كنتو كلش مدلوع، فكنتو انزل عالشط اسبح بفليناي ، تعلمتو تقريبا سني سنتين تعلمتو كامل ثنيناتم الدراجة والسبح ثنينم بحدود السني سنتين